कुत्तों बार मां कुछ आम गलतफहमियां इन छन कि सात साल मां इसान का वर्षों बराबर हूंदन। य एक गलत फैमी च दूशरू बुलद की कुता रंग अंधा हूदन।